أفى وصلت للحيوانات؟ والله ذا بيوم بكون حيوان يوم واحد أكون أسد، ليش أكون حيوان ظعيف؟ الأسد قوي وياكل ويفترس وما حد يجدره، عشان يجدر يعيش في هذي البراري، ما -ما أبغى أكون شيء غير أسد.